Yakang'eti asae, ak akawee akaite kitande. Akawe akawe apalalmaati, ayoo chaiki, kotaa korik ke, aae chaiki aun viomb kikomboki, koyatar auni kikombok aa amopen kooti, kotaa korok aa auni kooti. Aah amwetisye kotakorok amwetisyei, kotaa korok amwetisyei amaa, taa karog amae ngoroiki, aah taa korook amae ngoroiki. Amang'u atar kasi naa awe pochop lunch, kotaa korok achape chakula, ah komokiami aamishe, akaun kikomboki pakulishek as akamuny kidoko si ko tait jioni aah atau achap, achap supper abaput ingwek nya ton ak akwany ak aamishe aun kikomboki aka aka akata watchen kidogo asipo apa chut kitanda asa aka ruu.